تصور وکړه زه یو سوپر هیرو یم چې له ماورا ځواک سره د خلکو احساسات لولای سم. هر چیرې چې درد، ویره یا غم وي، زه یې احساس کوم او له لرې مرسته ور رسوم. خلک نه پوهېږي زه څوک یم، خو زه د دوی زړونه درملوم. ورو ورو نړۍ بدلېږي، مهربانه، ارامه، او یو بل ته نږدې کېږي. زما ځواک پټ دی، خو اغېز یې ژور.